Ka ashe oga atak va̱ n iya n ga ko chit te wa astate kenan te n ga aanambara. State chit, i ga inok me nzhi ka̱ ta jo, te onəm ta ova̱ nre nung njo oza̱ te oza̱ i là pa̱. Nno nno te nre nung ká̱ achu ova̱ na ta ka̱ aanambara, atak va̱ n iya n chu ko chit. ka̱ ɗi te, astate wa adoyi astate oyuroba kenan va̱ iya n ga chit ka̱ atak, i va̱ngva̱ ga ká̱ mi ka̱ atak ta, n ga ìzwal mbin wato nysc mi n ga nəm ìzun pa̱ ìzəng ka̱ aekiti i vəngva̱ n iya nya onəm ta i nəm te nnandər te onəm ta a yà pa̱ oza̱ là achu kang u iya. u là achu oza̱ ta ka̱t te toh Mbwai kaya ɗom pa̱ u yap ko wa iya̱m nri te mbwai nji ɓu i yà pa̱ ɗi, ka̱kul pa̱ atime va̱. i ɗom pa̱ i fa ká̱ atak va̱ mma da̱n yi i ga ko wa atak apta yi te de iyike i iya i fe. achu oza̱ ka̱t, oza̱ kuma fe inasira ka̱t kuma fe achu aji itarok va̱ mmami ka̱ nləlà te iya i ya ká̱ asauki ka̱ atak ta ka̱t ka̱kul pa̱ uga u ya ucha uga yap ká̱ nshida ka̱ bəp ká̱ inasira te pa̱l achu iyer a ɓu kang u iya u là ka̱t, te ka̱ atak nɗyak te mi ga̱ɓa̱n mbwai nshida mi yap ká̱ á ɓu pa̱ ɗi amma unəm va̱ ka̱ nlà achu ova̱ ta, te oza̱ i yap ká̱ na ka̱ apal. anormal mbwai va̱ oza̱ ka̱ yap ká̱ ka̱ atak ova̱ ta, so oga atak va̱ n iya n ga ko chit, te nna ta, n iya n ga aenugu chit kpa n va̱ ta i ga inok nzhi kpa i ga i me nzhi ka̱ atak i ga le n va̱ ta i nəm ape ka̱wai. Amma atak va̱ n ga ko ntəm chit dade ka̱ atak te aekiti va ta, abauchi mma n iya n ga chit n ga- a ascreening atime va̱ ngba̱l amanta á asecondary ka̱ nyang te n yap aform inavy te n ya nnap nəm njo oza̱ ma onəm ka̱ asa̱l atak ta ama̱n n yà ká̱ ndaktak pe ka̱t oga atak va ta n iya n iya n ga ko chit. Atak wa abuja mma ntətəm ka̱ atak kpa, n iya n ya onəm oga achu pa̱ ɗongɗong, n iya n nəm ikpam ká̱ ova̱ kamin kang n wong nre atak ta, wa atak wa abuja n ga ká̱ chit tun ka̱ shatɗing n ga n le kang ɓa mwo asa̱l- wu ngga nkung ìzhaninənang va̱ nna n ɓa n ga i bauta kasa ko á Te ntəm ka̱ atak ta ka̱ abuja ape pa̱ fangshat kami kang n re, ka̱ ashe oga atak te, ntəm ká̱ atak va̱ achu ka̱ ka̱t te oga iya̱m nna yà pa̱ makmak ivəngva̱ ɓu ɗyang ka̱ ìzər. oza̱ kpa oga ivəngva̱ mal pa̱ u swang ko a le ivəngva̱ byen ka̱t mma ɓu iya ɓu re ko kpa. so ka̱ ashe oga atak ta n wong mi te, oga state aro mma iya visit chit amak amma. mi là ka̱ ashe avəngva iya n ga n təm ko adade dade chu ape pa̱ parəm, chu ape pa̱ kpa̱ɗing. chu har ìzun ko atak wa akure mma n gəga amma de n dade ka̱ atak jiwo ka̱t ka̱kul pa̱.